Laha zaho ro mpanday rapolany ka mandalo tsioky rahay: -ñy raha ho volañiko aminyñy mpandeha reñy mba tsy hampatahotsy an-drozy :tambetambeziko roze, ataoko ze rahahahatony an-drozy; mba tsy hampatahotsy an-drozy ;manahaky anizayñy fañazavako amin-drozy ñyraha misy, am-pilamina ;manahaky anizay ñy fañampiako an-drozy aminy ñy fiarova zay ;ñy fañetseketsehako an-drozy koa mba hana fahareta.